برازیلی دا خوراک بہت وکھرا تے رنگین ہے۔ جس وِچ پردھان طور تے ماس، دالاں تے مصالحیاں تے سبزیاں دا اوپیوگ ہوندا ہے۔ برازیل دا کُجھ پرسدھ خوراکاں وِچ <hesitation> فیژوادا شامل ہن۔ جو کہ اک ماس دی ڈِش ہے جس وِچ سور تے بکری دے ماس نال بنائیا جاندا ہے۔ اس دے نال برازیل وِچ کئی وکھ وکھ طرح دے <hesitation> کھانے شامل ہن۔ جو کہ اونہاں دے دیش دی پرمپرہ نوں پرکاشت کردے ہن۔ <hesitation> برازیل لوک مصالحے نوں بہت پسند کردے ہن۔ تے اونہاں دے وِچ جِنّے مصالحے پا سکدے ہن اونّا اچھا رہندا ہن۔